Na mu̱ de ka nu̱nge̱ ka she̱l nyaa shi̱i̱r mu̱ nyaa nyangla di̱ nyangla yang nyu̱wo̱ bo̱o̱ro̱, atti̱n nyangla ko̱nu̱n Yamba mmaa we̱ nyangla nci̱i̱ we̱ de̱ ntacci̱ ci̱i̱ke̱l she̱ ci̱i̱ we̱ de̱ nwe̱ na mwi̱ye̱ a bu̱cce̱ <noise> lob nang wu̱ di̱re̱ fi̱di̱ mwe̱ na lo̱ nyangla shi̱ ma mwe̱ na lo̱, ko̱du̱ mu̱ nyaa nyangla wo̱ro̱ di̱ mu̱ yang kuwo mwi̱ye̱ di̱ cero a bu̱cce̱ lo̱b na mwi̱ye̱ di̱ cero a bu̱cce̱ di̱ mu̱ yang kuwoshi be̱e̱bi̱ shi̱i̱r be̱e̱le̱ fu̱ro̱fak fu̱ro̱fak shi̱ ma nta we̱ cire a bu̱cce̱. Mi̱ yang be̱e̱to̱ su̱wo̱ ke̱e̱di̱ nang nyangla, nyangla nyi̱ nyaa shi̱ nyi̱ di̱k a a buwo buwo karkane̱ na mu̱ nyaa di̱ mu̱ yang kuwoshi di̱ ceko mwi̱ye̱ bu̱cce̱ na di̱ ceko mwi̱ye̱ di̱ ceko be̱e̱bi̱ shi̱i̱r fu̱ro̱fak fu̱ro̱fak di̱, yang ku̱u̱su̱ḵi̱n na di̱ ku̱u̱su̱ di̱ yang ceko me̱e̱di̱, yang ceko be̱e̱bi̱ me̱e̱di̱ me̱e̱di̱ a bu̱cce̱, to nyangla wo̱ro̱ ko̱ro̱ mu̱ shi̱ nyaa shi̱ o̱ di̱ nu̱ngku̱r shi̱ shi̱na fi̱m ko̱du̱ mu̱ nyaa ceko mwi̱ye̱ na mu̱ nyaa di̱ yang li̱ye̱ki̱n ne̱ she̱. Nyangla wu̱ na fi̱m wu̱ mu̱ nyaa di̱ dad di̱, fo̱o̱re̱ di̱ bob di̱ yang ku̱u̱su̱ki̱n. Wo̱ro̱ di̱ mangke̱ na fi̱m fo̱no̱ wu̱ na lo̱ku̱n she̱ na yaaral she̱ we̱ wu̱b mwi̱ye̱ a te̱ti̱me̱ we̱ na fi̱m ka mu̱ nyaa nyaa de̱ mu̱ kwe̱e̱ti̱ bu̱ mo̱r shi̱ di̱ we nyu̱wo̱ bo̱o̱ro̱ nangwu̱ na di̱re̱ di̱ dolo di̱ ka di̱ de nu̱nge̱ di̱ nyaa bu̱lle̱ she̱ di̱ yang nyu̱wo̱ shi̱ we̱ bo̱ke̱l she̱ nangshɪn nyangla lo̱b di̱ kwang a daam te̱ti̱me̱l nye̱ nyi̱ fi̱ nyangla nyi̱ fi̱ nyangla ka a bu̱rka lo̱o̱ ka a kam ye̱r ka bwe̱ndu̱ nyi̱ so tu̱me̱ di̱ nyi̱ fi̱ri̱ng nyangla, nyangla ko̱no̱ di̱shi̱ yang ke̱ri̱ngke̱l nye̱ yoo di̱shi̱ yang ke̱ri̱ngke̱l nye̱ tu̱u̱ bwang nang tu̱u̱ yang be̱e̱to̱ tu̱u̱ yang she̱l fu̱rke̱l lo̱o̱. Nyangla yang ke̱ri̱ngke̱l nye̱ lo̱b nyangla nku̱lo̱ku̱ wẹl fii yim nyi̱ we̱ yim a ku̱lo̱ku̱ she̱ lo̱b nyi̱ we̱ nyaa nyangla she̱ nyi̱ we̱ do̱r shuule di̱shi̱n, nyi̱ we̱ maa shẹl dagme̱, nyi̱ we̱ daku̱m shi̱ lo̱b nyangla she̱ nye̱ nyi̱ we̱ yele she̱ we̱ bwang fii yim nyi̱ we̱ yim a durshin bar Batile ko̱ nyaa nyangla di̱ ndo̱ro̱ng fii yim nyi̱ we̱ yim wẹl sobkin lo̱b nyi̱ we̱ yim a fii kamkin na ti̱bshe̱ fi̱ye̱ wu̱ ni̱bi̱ kamki̱n ne̱ nyangla kwangshi̱n a te̱ti̱me̱ ko̱ nangwu di̱re̱ kwanshi̱n ne̱ Yamba mmaa we̱ kar shi̱i̱r. Yamba nta we̱ do̱r shi̱i̱r do̱ro̱ng bi̱ nyangla do̱ro̱nti̱n bi̱ ye̱r nyu̱ku̱ do̱r di̱re̱ fi̱di̱ so̱ di̱re̱ ke̱ri̱ng ti̱bi̱ ko̱ro̱ lo̱b nyangla we̱ na kwangshi̱n we̱ na maa bwabwa ko̱du̱ mu̱ fi nyangla di yang maa be̱e̱bi̱l she̱ na di̱ maa be̱e̱bi̱l she̱ di̱ na bwabwa she̱ we̱l bwarki̱n di̱, mu̱ yang to̱r shi̱ mu̱ bwar lo̱b yidde yang to̱r shi̱ bwar nyangla we̱ na fi̱m na mangke̱ na fi̱m di̱ ti̱ng ciiwo lo̱b na mangke̱ na fi̱m di̱ na mu̱ nyaa di̱ mang cero mwu̱ye̱ wo̱ro̱ nli̱ye̱ li̱ye̱ fo̱no̱ kar nyangla na fi̱m e̱ na mu̱ nyaa di̱ yang cer mwu̱ye̱ ka shi̱ du̱ku̱m nyangla we̱ne̱ di̱ na mu̱ nyaa di̱ yang cer mwu̱ye̱ a bu̱lle̱ she̱. Na di̱ cer mwu̱ye̱ wo̱ro̱ di̱ di̱ nyi̱m shi̱ na fi̱m a bu̱lle̱ she̱ kar ko̱du̱ mu̱ nyaa nyangla yang bwang de̱ nu̱ngku̱rke̱l nan wu̱ na mu̱ nyaa bu̱lle̱ di̱ mu kuwo tu̱m cere a bu̱lle̱ mo̱ lo̱b nangshi̱n na mu̱ nyaa nyangla di̱ mu̱ kuwo wolsho mwu̱ye̱l bu̱lle̱ she̱ di̱shi̱ tu̱m ne̱ she̱ cere cere cere ko̱du̱ cere wu̱ wo̱ro̱ nangwu̱ nangwu̱ na tu̱m cere di nang fi̱m cere nangshi̱ a bu̱lle̱ nyangla na mu̱ nyaa di̱, mwu̱ye̱ wo̱ro̱ cere a bu̱cce̱ bwang nang tu̱m ne̱ bu̱lle̱ she̱ ko̱du̱ fo̱o̱re̱ bob di̱ yang li̱ye̱ki̱n ne she na di̱ nli̱ye̱ di̱ bwang mangke̱ na fi̱m nyangla we̱ na fi̱m nangwu̱ di̱re̱ nwe̱ na fi̱m e̱. Ye̱r ma nangshi̱ nwe̱ na fi̱m ko̱du̱ mu̱ coo tu̱m mu̱ coo tu̱m bu̱ktu̱ ye̱r buktu ye̱r di̱ na fo̱o̱re̱ bob ye̱r di̱ ye̱r li̱ye̱ki̱n shi̱ ma. Na ye̱r na nyangla na kar tu̱u̱ bwang ni̱bi̱ fi̱ shi̱ fi̱ shi̱ de̱ ka she̱l dangme̱ ka ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r di̱ ka saam ka mo̱ddo̱ di̱ nangshi̱ shi̱ ma we̱ na fi̱m. Ko̱du̱ mu̱ nyaa di̱ nli̱ye̱ mu̱ ko̱ lokun she̱ di̱ bwang nta ku̱u̱su̱ki̱n, ko̱du̱ lokun ko̱ nta ku̱u̱su̱ki̱n di̱ nu̱ng shi̱ li̱ye̱ki̱n nnu̱ng shi̱ mangke̱ na fi̱m a bu̱lle̱ she̱ mu̱ yang kir shi̱ do̱r shuule mu̱ maam she̱l dagme̱ amma ko̱du̱ tiim ne̱ she̱ shi̱ bwang we̱ na fi̱m. Na mu̱ nyaa di̱ yang cer mwi̱ye̱ a bu̱lle̱ she̱, mi̱ we̱ maa nyala kam nu̱ba Maa ka nu̱ba fe̱ di̱ nyi̱ do̱r nyangla kwangshi̱n nyi̱ fi̱ nyangka ka a bu̱rka lo̱o̱ ka fii nyim ka faa dure nye̱ bwe̱nne̱ di̱. Nyi̱ do̱r nyangla yang ke̱ri̱ngke̱l nye̱ yoo na ti̱bshe̱ tu̱u̱ yang be̱ẹto̱ke̱l dakki̱n ne̱ nye̱